Aleoko mihanatra mitendry zavamaneno toy izay mihira satria ny feoko ohatron'ny feona kadradraka sady tsy mahaliana anah mihintsy ny mianatra hira, mianatra mihira fa afaka atao nefany ah ny hoe mahay mitendry zavamaneno ianao fa tsy mahay mihira ,de aleo mitendry zavamaneno.